Paia, buak, kukana, tana, taunima, taunima mana paia, taunima man buak, taunima man kukana, taunima mana tana, paia savun. Paia savun mana paia, paia savun mana buak, paia savun mana kukana, paia savun mana kukana, paia savun mana tana, paia savun mana tounima, bua savun. Bua savun mana paia, bua savun mana buak, bua savun mana kukana, bua savun mona tana, bua savun mona taonima, bua savun mana toanima mona paia, bua savun mona toanima mona buak, bua savun mona toanima mona kukana, bua savun mona toanima mana tana, bua savun toanima mona toanima, kuka savun. Kuka savun mona paia, kuka savun mona buak, kuka savun mona kukana, kuka savun mona tana, kuka savun mona taonima, kuka savun mana taonima mona paia, kuka savun mana taonima. Mana kukana, kukah savun mana taonima mona tana, kuka savun mana taonima mana taunima, kuka savun mana taunima mana paia, kuka savun mana taonima mana paia, kuka savun mana taonima mana buak, kuka savun mana taonima mana kukana, kuka savun mana taonima moma tana, tana savun. Tama savun mana paia, tama savun mona buak, tana savun mona kukana, tana savun mona tana, tana savun mona taonima, tana savun mona taonima mana paia, tana savun mana taonima mana buak, tana savun mana taonima mana kukana, tana savun mana taonima mana kukana, tana savun mana taonima mona tana, taonima savun. Ka, ene to kikiu vahots nu a nabana, pa valots a nabana, ma huts, ma kain tsi huts po fameli, ene to vovoso nu pa va tobin, va tobin a ma fameli pene. Ma kain ar verio, tsi kain huts verio to tavusts, ene to tenu pa va tobin. Kain aran via to nanao nama, ene to vava hots nu a kiu pa, vavahuts pa tsiako a kaikai, ge ar vati, pats, ene to vavahots nu a nabana po fameli pene. Oyia rova kora, ama kiu nene tsetsiako nu. Ma kiu mission, eneme pa vahots. Pa vahots a nabana, ma kui voa po tate po nata, ene to vavahots, nu a nabana, pa tsiako a nabana kor tao nata. Tsiako vavatuts, papana po vavatuts, ene to vavahots. Pa tsiako ma ar, pa tate pa vavatuts, vavatuts o kua, vavatuts o kaovu, vavatuts a na bana, sisio a paia ti vovoso po fameli. Ene kta tsunan, ene to vahots nu a nabana, to makim nu Tsun vovoso po pameli pene ya rova kora so vana te me nu po tasu po pamely pene. Mam bero kiu tsa ta vuts ka va ots a namba ka tsiako kiu, va ots a namba na pa kiu a vanu, kiu so po pa community pemam. Te voso me nom, ma kain uts, ta te pa vatobin a uts. Tsun vo so no ma, te moni pa vatobin a mar. Bero ar, tate pa iso tsuk a kain uts vi, iso tsuk oh os, iso tsuk a arvia ra to makim voso chief ene to makim voso chief, vuti pene vore tsuk voso pene po pameli bero ar te me no a nambana umbam bon namba na pa uts tsa tavuts, kain ar vai to soso po nor pa community, ene to tsun voso nu, ka va ots ka de tavuts ma, uts pa community ne tete nu. Via rova kora mar vakav, te sisio na paia ti vovoso po pameli.